जो बाल छ तेका तीन भाग करा एक दूसरा मा लिपटे दिया और आखरी तक यनी करा क्रॉस मैं डाली ते तुम्हारी छोटी हुएगी तयार।